Ko ngilin nan- nan blengi tra bong bong. katsin nas engu ramun u hiski. bakte siru enga ti tra bongbong. katsin sir- siru megen a skon mamana pota tra bongbong. Nonte mas. tra bong te katsin soho gaku. ko mas nas mam enga mats mats beik skon beik mam eri tra bongbong. balam te ton parem enum mats tanta. Nonte ngil ngil megaku, <hesitation> ramun a hiski ati tra bongbong. E <hesitation> hasiru mam senguku baku te tsa kue hasiru mam segen ba kute ton nas enaga kannan a tsiama ko nan iku tra lan. Kba bongbong. ko ngilin nan- nan enaga kannan a gagha traha u tor e rhene soho nokune. Nonte ngil bla megaku ramun u hiski tra bongbong. taguhu senuku ko kalta nigi tra bongbong u tor e soho nokune. Mas hakalta meru ramun u hiski